Abaana b'omukyanga kyaitu bazaana omupiira hamwe na n'ekyesho.

Abeebembezi bashemereire kwegyesa abantu nk'oku baraayonje ebintu byabo n'okwerinda oburofa.

Ebintu ebirikukwata nk'ahamuntu nk'ebijwaro eby'omunda, n'oshanga omuntu agwire nk'endwaara, wajwara ekijwaro kye orikubaasa kutunga egyo ndwaara.

Abahara bashemereire kuza aha mashomero n'aboojo okugira ngu b'akatungiraho ebiri kugyenderaho nka obuhabuzi burungi hamwe n'okugira amagezi g'okukora ebitari bimwe na bimwe nk'aboojo.

Omwebembezi ashemereire kuhurikiza abantu be kugira amanye ebyetaago byabo.

Obuzibu bwa neetiwaaka nibukira kutugaruza omu byanga bingi.

Ndimuka mbanze nshabe, naamara naabe, naamara nduge omunju ngy'ende.

Ni kirungi kunywa amaizi burizooba kugira omubiri gugume gwine amaizi kandi obaase kuguma orikurebekagye.

Turabaasa kwakura abantu abara abaratukira omu kyanga kyeitu kugira tubahe ekitiinisa.

Kugira tumanye okutaraabaase kubaho n'abandi bantu twena twine obusingye

Twena Ruhanga akatugirira embabazi yaatufeera aha musharaba. Mbwenu twena tushemereire kugira embabazi aha ndiijo muntu, ahabwokuba t'okaamanya, ekikubaasa kubaho ok'etenga ogw'omuntu ou waagirira embabazi.

Abeebembezi b'amadiini mu kyanga kyangye bairiize haihi abantu omu ruganda rwa kuristo kandi bareetera n'entuunguuka omu kyanga kyangye

Abahara nabo bashemereire kuza aha ishomero nk'aboojo ahakuba nabo barakora emirimo eri nk'ey'abooja kandi nabo n'abantu nk'aboojo bashemereire kugira obugabe nk'obwabo.

Abaana ab'omu kyanga kyangye bazaana emizaano mingi nk'omupiira za puuru hamwe n'ebindi bingi

Nikwegyesa abazaire ekirungi ky'obwegyese.

Abaana baitu tushemereire kuba nitubagaanirira, kubatebeza ebintu byabaireho kare kugira ngu babaase kwega ebintu ebyokubaasa kubayamba omu kukura kwabo.

Omu myaka etaano omu maisho, ninyereeba ndi omugaiga rugambwa

Abakazi mukyanga kyangye barabasa kubaziira, barabaasa kukorera omuma ma ofiisi omu ofiisi zitari zimwe na zimwe.

Abo baana abaine obureema n'okureeba ngu abaana tibaabajonjobeka mubandi baabaheereza furidomu y'okuhikaana n'abandi tibaaba aizoreetedi

Obureemeezi obu abakazi n'abaishiki barabugana omu kyanga kyaitu n'obwokushanga ngu baraza baragira ngu nibo b'okukora buri murimo gwena ogw'omuuka

Amashomo g'ebyemikono nigayamba abantu okwebisaho baamara kukora egyo mirimo bakagikoramu ebyo bintu ebi barikubasa kuguza kugira ngu babonemu akasente.

Amaizi g'enyonjo nitugaiha omu mugyera kandi ogwo mugyera niguruga omu nyanja ya Bunyonyi

Obwegyese bwegyesize abantu enyetwaza y'okwetwazamu hamwe n'okukora bizineesi omu kyanga kyaitu

Akakungu nikabaasa kuteganiisa emishomo y'omwana kugira ngu naabaasa kuruga omu ishomero nainga ataashoma ebitabo ahendere agwire.

Abeegi abaine oburema omu by'obwegyesa omu Uganda nitubaasa kubayamba aha mirimu, nk'ekyokureberaho abataine mikono nitubaasa kubogyeza ebijwaro.

Abaana bato bashemereire kw'egyesebwa aha bikwatine n'akakooko ka siriimu kwenda ngu bagimanye bamanye obuzibu bwakyo batiija kufa aha bwa siriimu ekatuma ny'ensya yabo etarugamu.

Waatangira omuntu engwara, n'oba waamuyamba kugira omubiri gweye gugume gugumire gutagiramu enshobi erabaasa kutuma omwana yaagira amaani makye nainga yaafa.

Turakozesa intaneeti kumanya ebirikufa omu myanya ei tutariimu.

Abakazi emirundi emingi omu byanga byaitu barakora emirimo mingi kandi oshange abashaija baashutama baaba ab'okuza omu baara oshange omukazi arikukora buri kimwe arikuheera omwana fiizi n'oku mbwenu burikimwe kyona arariwe ou kikureeba kandi oshange baagira ebizibu bingi

Omwebembezi ashemereire kumanya ekizibu niki kandi ekireetsireho ekizibu niki hamwe n'ekirabaasa kukorwaho kugira ngu ekyo kizibu kyarugaho

Tushemereire kuguma tubumbatiize eminywa yaitu twaba turikwesyamura nainga shi turikukorora kugira ngu tutakaaturiza engwara zaitu abandi abantu

Ni kikuru kwozya emyenda yaitu kugira tube n'amagara marungi kandi tweinde endwara ezitari zimwe na zimwe.

Naagira eirungu ninza aha siimu ndeeba vidiyozi nari ninza kutayaya kutayaayira banywani bangye tuganiire.

N'okuguma barahurikiza za reediyo hamwe naza tiivi

omukazi aronsa ashemereire kunywa munonga enkombe akarya n'emere eine ekiriisa akarya n'ebijuma

Abantu b'ekyanga kyangye nibahurira amahuriire aha ma reediyo na TV.

Banywani bangye baagira emicwe mibi nshemereire kubahabura.

Obwegyese bwine omugasho ogw'okugira ngu nimubaasa kwetunguura aha kyaro mube abantu b'omugasho

Turabaasa kukoresa intaneeti omu magara gaitu gaabutoosha obwe turi kurundaho ebirareeta obugwire ebiturabaasa kurondaho kutambira obugwire hamwe turarondaho eby'okutunguura amagara g'abantu hamwe n'entaasya y'abantu

kwikirizana tukakwatanisa mu bintu ebi turaaturikukora

Ekintu nikishaaha munonga ekiteekateeko kandi mazima ekibuuzo tinaakikyenga

Nituha abandi ekitiinisa omu kyanga kyaitu, turabahurikiza tutarabajooga

... burareetaho okweyongyera kw'abaana kuruga omu mashomero.

Aha bantu ab'emyaka egi eyakura orashanga baagira obuzibu bw'okwehisya ekintu eki yaakubaire nayenda ngu ayeyisye oshanga obumwe hataine n'abarikumureeberera abari aho mbwenu oshanga yaabonamu obuzibu obumwe nk'okunaaba nk'okukora ki oshanga yaabura ab'okumunaabiisa buri omwe aimuka aza omukyeye babasige omu deediruumu bonka mbwenu bagira obwo buremeezi ekindi n'esente z'okumureeberera obumwe oshanga bataziine esipeshare abakuba batakahikize myaka kinaana n'okweyongyerayo kufuna ez'abagurusi n'abakaikuru ashanga nawe yaagira oburemeezi

Yeego, ahabwokuba nabo nibabaasa kurugamu abantu b'amaani barikubaasa kwombeka uganda yaitu

ebitebyo biine omugasho aha baana baitu kugira birabayamba kumanya aha by'ekinyakare

Abaana tibaragiire aha mashoro ahabwokuba nkashanga amashomero goona abaana baatandika kuza omu kakungu baakora ebitayikire abandi baahendera bashwirwe

Eibura ry'emirimo ritumire abantu baayiba ebintu by'abandi kandi nabwe, ritumire abantu baitwa omu kwiba kwebintu by'abandi ahabwokugira ngu tibaine.

Abantu baine kuresa okuza omu by'omubonano, okukoreesa kondomu, okwekyebeza bakamanya amagara gaabo oku geemereire, kugira ngu akakooko ka siriimu kareke okusaasaana

Abeebembezi barabaasa kwikiriza abaana abataine sente nabo kuza kwega ahaishomero.

Twahurira twagira nk'okutiina omu kyanga tushemereire kuripotinga nka owa caimaani LC1 kugira ngu areete areeteho obusingye areebe nk'oku yaasorovinga ebizibu ebirikuba biri omu kyanga kugira ngu ekyanga kigume kiine obusingye

Kwetwaza gye omu maisho gabantu okukira munonga baababarabasinga obukuru

Abebembezi beine kuguma nibaronda ebiro omu week eyi barikuteraniramu abantu b'akayoonja ekyanga kyabo.

Ekikuru kushaasira munywani waawe owaakushobeza, kugira buri omwe arashobya, kandi buri omwe ashemereire kusaasira mugyenzi weeye.

Tushemereire kuha kuhababa aha pooriisi twahurira twine okutiina omu kyanga kyaitu

Nyowe ninkira kuhinga emondi, ebitakuri n'amashaza

Ninza kutayayira banwaani bangye hamwe n'okuzaana omupiira hamwe n'okureeba amakuru aha TV naanyine eirungu.

Abeebembezi b'amadiini batumiire abantu baagarukwamu amatsiko kandi baayega kushaba.

Nituza kutaha amaizi omu nyanja tushukyerere ebihingwa byaitu kugira ngu bitaafa.

Ninteekateeka ngu abaishiki omu kyanga kyaitu bashemereire kuza aha ishomero ahakuba nabo barabaasa kwega babe abantu b'omugasho omu biro by'omumaisho

kureeba twaretaho enkwatanisa n'okwikirizana omu kyanga kyaitu.

Ninfukama aha maju gangye nshaaba mukama ntakarugiire omunju yangye omukasheeshe.

Abaishiki nibakunda esente oshanga bagyenda n'abashaija bakuru kubatasya

Amashomero garabaasa kutaho, baabarombeka ebizimbe bateho ebi aba abaana babarema barabaasa kuhika kwenda ngu bashutame omu kiraasi nk'abandi abaana batunge obwegyese oburashushana n'obwabo

Ebyokurya byangye nimbibiika omu furiigi kugira bitaajunda

Omukyanga ekyangye abaantu okubakubaho n'okuhinga, okushanga ohingire nk'otuboga twawe kokurya w'oyine ako kurya otuhingire nkakoko kawe ahaka ninga nk'embuuzi ninga empunu obereho.

Eyegyesize abantu enjwaara ey'okujwaaramu baba bari ahagati y'abantu.

Abazaire kugaanira n'abaana baabo ebi bashemereire kukora n'ebi batashemereire kukora kirabayamba kuyamba abaana baabo kutaza omu kakungu